E ave deuvian o ponziggion, se son pròpio obligæ, perché se sciatan ò son in pericolo, a-o mæximo mòddo de vespe, into senso che ghe l'an in sciô derê, e te ô sciaccan inta pelle e te fan mâ. Diversamente da-e vespe, o seu o l'arresta inta pelle, e liatre meuan.